א וויין עפענע איז א געצייג וואס העלפט אונז ארויסנעמען די שטאפער פון די וויין. צום ערשט דארף מען אריינשטעקן די שארפע שפיץ אינעם שטאפער, דערנאך דרייט מען די הענטל פון אויבן דאס מאכט עס אריינגיין טיפער און טיפער, איינמאל ס'איז אראפ ביז אונטן טוט מען אנכאפן די צוויי ארעמעס מ'שטופט עס אויף אראפ און אזוי שלעפט זיך ארויס די שטאפער.